กะยุ่งยากอยู่ ต้องกะเอกสารหลายอย่างหลายแนว ต้องผ่านการตรวจสอบจากธนาคารอีก

บ่ยุ่งยากปานใด บ่ได้ใซ้เอกสารหลายอย่าง คือเฮ็ดบัตรเครดิต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

ข้อยว่าบัตรเครดิตบ่ค่อยเหมาะดอก ถ้ารายได้บ่แน่นอน ใซ้เกินใซ้ใซ้สิเป็นหนี้ง่ายอีก

กะถ้าเป็นคนมักเที่ยว กะสิเลือกบัตรเครดิตที่ได้ไมล์บิน แต่ถ้าเป็นคนที่กะซื้อของกินของกะประจำ กะสิเลือกบัตรที่ได้ส่วนลดหรือร้านอาหาร

ข้อยกะสิไปติดต่อธนาคาร ขอต่ออายุบัตรใหม่

ข้อยบ่เคยมีปัญหาเรื่องบัญชีเลย

ข้อยบ่เคยโทรหา call center แต่คิดว่าถ้ามีปัญหากะน่าจะสะดวก เพราะว่าโทรได้ตลอดเวลา

กะสิลองเข้าออกใหม่ ถ้ายังบ่ได้กะกะธนาคารอื่นก่อน

แจ้งทางโทรศัพท์สะดวกกว่า บ่ต้องเดินทางไปธนาคาร ติดต่อได้ซุหม้องซุยาม

ควรมี เพราะว่าบางคนกะกะแอปบ่เป็น

กะสำคัญกะ เพราะเป็นข้อมูลส่วนกะของลูกค้า ถ้ารั่วไหลไปคนอื่นกะอาจสิเอาไปกะในทางที่ผิด

กะควรแจ้งให้ลูกค้ากะเป็นระยะ ลูกค้าสิได้สบายใจ กะว่าธนาคารกำลังแก้ไข บ่ต้องคิดหลาย

กะควรมี เพราะสิเป็นหลักฐานเผื่อเกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดเรื่องผิดพลาด

ควรมี เพราะสิเฮ็ดให้เรื่องร้องเรียนถืกแก้ไขแบบเป็นระบบ ลูกค้าถืกสิได้รับการดูแลรวดเร็ว

กะดีอยู่ แต่บางเทื่อกะซับซ้อน ต้องท่าโดน ลูกค้าบางคนโดยเฉพาะผู้เฒ่ากะสับสน

กะอาจสิหงุดหงิดนิดหน่อย เพราะอยากให้เรื่องมันเฮ็ดจบเร็วเร็ว แต่กะเข้าใจว่าบางเทื่อกะซับซ้อน

กะมีความน่ากะถือพอสมควร เพราะเฮ็ดเป็นลายลักษณ์อักษร มีหลักฐานเก็บไว้

กะอาจสิร้องเรียนกับพวกหน่วยงานกลางธนาคาร หรือแจ้งไปพวกแบบกำกับดูแล

กะยังกะอยู่ เพราะว่าเข้าใจว่าเรื่องมันกะหลายขั้นตอน ซับซ้อน

กะสำคัญอยู่ ถ้าเกิดว่ามีพวกรูปถ่ายหรือว่าคลิปกะสิเฮ็ดให้หลักฐานนั้นมีน้ำหนักหลายกว่าถ้าบ่มี

เหมาะสำหรับปัญหาที่บ่ฟ้าวแฮง เพราะอีเมลแฮงอาจสิตอบช้ากว่าการโทร

สิแจ้งธนาคาร เพราะถ้าเฮาบ่แจ้งคนผู้อื่นเฮาอาจจะเข้าใจผิด หรือเสียหาย

ไผกะได้ เพราะคิดว่าเขากะคงสิเฮ็ดงานแบบ รูปแบบเดียวกัน

คิดว่าการโทร เพราะว่าบ่ต้องเสียเวลาเดินทางหรือว่ายุ่งยากกับการที่ต้องไปต่อคิว

ข้อยอยากมั่นใจว่าถ้าเกิดเหตุบ่คาดคิด สิได้มีเงินไว้ดูแลครอบครัว

สิได้ความอุ่นใจยามเกิดอุบัติเหตุ ของเสีย สิได้มีคนมาซ่วยออกค่าซ่วยจ่าย บ่ต้องเสียเองเบิด

บ่ซื้อ เพราะว่าคิดว่ามีแค่ประกันชีวิตกะพอแล้ว

คุ้ม เพราะว่าเป็นการออมเงินอย่างหนึ่ง